الوظيفة اللي -أع- أعتقد إني بكون جيدة فيها بلا شك، هي وظيفة خدمة العملاء، أو التواصل مع الناس، عندي القدرة على الاستماع، والتعامل مع مختلف الشخصيات، والصبر في حل المشاكل، نحب نساعد الآخرين، ونكون دايمًا موجودة لهم، ودى حاجة تخليني أتميز في هذا المجال.